അശ്ത്രല്യ സമ്സ്ക്രുതി അനേക ബിന്ന മൈന മൂല അല। കലിഗി ഉന്ദി ഇതി സ്ഥനിക അബോ ഓരിഗിനല് സമ്ബ്ര। ദയ അല മരിയു അഏരോപ പ്രഭവല മേല വിമ്പു। ഉന്ദി മേല വിമ്പു ഗ ഉന്ദി മുഖ്യമ് ശലു ഭശ। മരിയു മതന് അദികര ഭശ ഏന്ഗ്ലിശ് നിവിദ। മതലനു ഗവ്രവ് വിമ്ഛേ ധുരനി ഉന്ദി സമ്സ്ക്രുതി। അബോ ഓരിഗിനല് കല ദ്രേഅമ് തിമേ കതലു മരിയു। ജിജി രുദു സന്ഘിഥമ് പ്ര്ത്ത്യക മൈനവി। അഹരമ് ഭര്ബേചുഏ വേഗ്മിതേ മേഅത് ഫ്ര്യ് മരിയു। ഭുശ് ഫൂദ് പ്രേസിദമ് മൈനവി ഛ്രീദലു ഛ്രിച്കേത്। രുഗ്ബ്യ് ഫൂത്ബല്ല് തേന്നിസ് മരിയു നുര്സിന്ഗ് പന്ദു। കലു അശ്ത്രല്യാന് ദയ് ജനുഅര്യ് ൨൬ഥ് അ&ജ്ദ്സേ ദയ്। മരിയു। ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ് പ്ര്ത്ത്യക മൈന ജേര്പുകുന്। തരു സ്പബവമ് അശ്ത്രല്യ മരിയു അശ്ത്രല്യാന്। ദയ് മരിയു മരിയു അശ്ത്രല്യാന് ദയ് മരിയു। അശ്ത്രല്യാന് ദയ് അശ്ത്രല്യാന് ദയ് മരിയു മരിയു।